<noise> Ai ndivelya sin skwame kla man ka nzowa had ko kitwi ko kittuda <hesitation> skwi man itsina ai gad ma gid ninga bi ama ai wutsa ra mana ai maffa sa ai zhu ai ra ninga bi ai gidata ai mamna sam ma nga man ngi man maffahi nga tade kumba ai manna skwi man tawaiya'a, man mana jan skwi mana lukoleba wudainga a zhe tva'a, ma mana a, pidi katba nga zhu vuna ma mana ndi kobba a, tawaya tua ngaba gaskiya zhekle in takaha nga nga zhe va ndi man ta zhu a, skwiri tin nga'a, stad stad a, mamna skwi man kawaya man skwiri zhuklu in takaha nga nga zhe a, vuna ko ai patsuna ai tsa ai kir ngaya ai fida lukole manda ngur maffa man ta tsukad lamba man tatsukdd lamba stad man ta tsawda ma'matsatsawa'a, wudai nga tutva'a, nga zhu a <hesitation> gid mbila'a, nga gid nga zhu man a, nga tsar tsura'a skwi tsam tsama'a, ai potsokdabi a'man ai nga dainga ai diba a gidata skwi man ai shka gidgata. Ai gid kklika maffahiya ai zhubi ai gida ta gadkam ai manna skwi man i law gida ai gida a rai man maffahi ta law gida ai gida ai tagad ai mamna skwi man ta waiya'a, a ndi bibiyaa tu gomnatiba arrai nga zhe ai vasa'a, skwi man ilaw gida ai gida in matsa tsaw ninga ngi maffahi ai manna skwi ma nga fidama to ngago ai vava ai mamna skwi mbibi man ngur maffa aged man igiya'ai ai nagada to sai ta tosona ai man ai gida ma ai nga nadgidabi skwan ai gidame ai nga ged dainga bime ai gidame ai nga shk ai nga giya'a, vasa ai tagum nga a vasa ai bime skwi man iwaiya'a, ai vasa'a, bime ai mamna sim mai, inzawa'ai pa avasa mai warda goliyapa stad ko tsaw igema ai ged maffsa arai nga hadakai gid nga na nasa a skwi man iwaiya ige ma ai gida'a